<noise> ţí uwínjí de <hesitation> ngërása cum. Këleenţ ngí jee ngëleenţ dí umúndu wí ţí, <noise> ţí uwínjí mampurir pëjá ací këleenţ <hesitation> ngёntáajá kañan ná kañan ţí uwínjí. Umúndu wáan mak, <hesitation> mëmpurir pëjá ank. Me <hesitation> cína ţí, bá njí puririţ pujá manyandar umúndu bëliyëng, njá dika purir puyandar umúndu bëliyëng. Ţí uwínjí wël wí já wun.